Borosi a daŋ ate a ka, aka muŋ, a ka i daa seneyaandi le de. Iyoo parisiko niŋ i ye, i ye ňiŋ joosiraŋo taa deefuwaa i be i ňiŋo koyindi noo la mee a, a, ňiŋ fuloolu teema feŋo ka soto jee le miŋ ye a loŋ borosoo le ka wo bondi noo, ňiŋ joosiraŋo buka wo bondi noo, bulukondiŋo fanaŋ buka a bondi noo